Pinitõugõ? No ma ei tiiäq. No või-ollaq ka paarkümmend tiiä nii: taksiq ja s'aksa lambapiniq ja, mis nä tah ummaq egäsugudsõq bernhardiiniq ja, ja mis tah viil ummaq. Noh, vähämbit ja suurõmbit, egäsugutsit pinne.